Guùŋ, tiyeè, taai, tiinàŋ nɔ̀ɔ̀nɔ̀ŋ, dièguùŋ è tìyèe, èe taai, èe tiinàŋ, zììyà, zììyà jɛ̀wɛ̀ guùŋ, èe tìyèe, èe taai, èe tiinàŋ